Ma pruuvnuq inemiisile opadaq, et ma mõista tähti pääle osutaq ja sis <laughs> nakanuq tähti abil sõnno kokko pandma, noh, inemine näüdänüq tähti ja maq pandnuq sis sõnno kokko ja vast sis pikäpääle saanuq tuu keerolidsõ sõnomi edesi antus, et miä <laughs> om juhtunuq.